Oga iya̱m nri va̱ na ta̱, á ɓyen byét, ma pa̱ í ri. U ya azang, alehu u ya ìvá̱ng, u ya aso, u ya ìkaba, u ya ìgwali, á ɓyen byét pa̱ í yà kà̱ nríri <hesitation> ǹyang ta̱ te mma lak asa̱lwu <hesitation> n- n nri iya̱m nrì ya̱m rì chit. Ɓu ri te i ɓa ká̱ nɗaktak á ɓu ka̱shi izər, wa alehu, wa alehu te onəm i yar ataki ga mi zəpchi á na. Mà yà te, mayi mà nang ataki ka̱ pal iga iya̱m nrì i mak wanta ka̱t. Ma yar ataki ga mí nak iya̱m nrì, ɓu yà kà̱ nri iya̱m nrì te ɓu yà kà̱ nfe <hesitation> nnəng ataki ka̱ shishe <hesitation> á màl ka̱t. Wanata kpa ikondong, ikondong ɓu ɓu yà kà̱ nka nkpàng ikondong anta̱ nà atak na tàn chi ka̱t te ɓu ya nkpàng sərak chit le kakul pa̱, ma nak ataki chit, mí nak ataki ɓu kal nkpàng atak wóng pa̱ ôtàn te ɓu ya nkpàng sərak chit ka̱kul pa̱ ataki mak, te i <hesitation> na nɗak tak á yi ka̱ she izər, nna i ɓa ká̱ aga rwa á yi ka̱ she izər pa̱ ɗóngɗóng, ɓu ya na mí nəm chit ka̱t te ɓu fe pa̱ arwa <hesitation> ashuga. Ɓuya nami nim chit ka̱te ɓu fye pa <hesitation> arwa anì mayate arwata maya ka̱tɗo amifye aga chwang agarwa ta ka̱t ka̱kul ogiyemri vana irir te nata iɓa ka̱ ngá nɗaktak ayi kishizir ka̱kul agapir iyemri tate amapa̱ mari ka̱t ma <hesitation> asawuva̱ mayi ka̱nak ogi yemata ko ka̱pal igiyemri ka̱pal iyemri ishigi rám te kirege nna̱nak ka̱ ka̱nak iziryi kiya ki kangkang iziryi aɓyenkpa uya woga <hesitation> ayem iwawa ta̱ waga ayem kangkana miwong pa̱ mawa te mi ɓufe na iɗul pa ɓanam-ɓanam wa mman maɓu ka̱n wuwa ngalva̱ maka̱n səsem ta̱ma manang aga taki ka̱ pa̱pal ɓuya ka̱n sém ngal te inim aɓu na maɓu ka̱n sém a mman te mman ka̱t <hesitation> aga taki vata nna iɓa kaga rwa kishizir ka̱kulpa̱ mawur aga taki chit minag ka̱shi gi yermi yangta̱ ikangkang iya onim kashizir koka̱t timapa̱ isawuva̱ mayi ka̱n nag ogiyemta ko te <hesitation> irege na̱nak na <hesitation> akamshi aga iziryi Na iziryi ayaki kangkang aga rwa va̱ ka̱nnim yi pa̱ kpaktak te arege uya iyemri wa aga limwá ta̱ pa̱ chichat uye alimwá uya gafi chichat igiyem ata yangta̱ te ma wur agayem vata chit minag ka̱pa̱pal ɓuyu nəm iri te ɓuya ina ikangkang ana ka̱ kishi zir ka̱t ti mma̱ma pa̱ ma rege nri aga pir igiyemta yangta̱ ma igizhe va̱ mayi ka̱n riri wa oga lede ko irugu te onim inang a ataki igiyem ta pa̱ iyem igikun ova̱ naya gize ka̱tɗeɗe maya te makəng kang igiyemta wanta ka̱t amama wur igiyem ta chit manak a gayemta ka̱shi <hesitation> kiri ka̱shizir tiwongpa̱ kami ri ti ka̱m arurwa itəm ko ayi kashizir yi te ichalpa̱ kang ire igiyemta apang təm ayi wanta kishizir ka̱t, kang ire igiyemta tim ayi kashizir ka̱t <hesitation> isik ri iyemri ivənva̱na Minang aga taki imak ka̱shishe na igizir yi aɓyen te ɓuya ikangkang izir ma iya ka̱yi kpa iya kiya aga arwa pa̱ ɗóngɗóngɗong kashe iziryi ka̱t na <hesitation> iyaki kangkang na inim iyem ivingva ima̱ma ikú mak kakul agiyemri va̱ mayi ka̱n riri nchalpa̱ kang <hesitation> ire agi yemri iga taki amakmak ka̱t. wongpo uyap iyem te dir pize ɓuri ya uro tigi ya iváng yata̱ mwan ka̱ kasuwa ta̱ nvapa̱ ayapkat ti lapo ó-ò pa̱ nbwai wo makmak ka̱t toyap ka̱na uya uva̱ gayap iváng imwa mwa limwanmwanchit a uva̱ ɓa ko viɓa uviɓi pək ina ovan iri atai itan teɓuya ovan iwar aga war pa̱ ɗongɗong kakul iyem ivingvana ova̱ rita ka̱she fuza ɓyen ka̱t a te michal pa̱ kang ichikan negi yemri ivingva̱na ovan ama ka̱tɗo ka̱t ɓuya zang nata̱ azang lwai chile azang kap ifíng va̱pa̱ maga manang ayem ka̱cho maswang ale te migami pək ovan ka̱shi ngbəd iri azang avingvana nimka̱t